<noise> we tanege u gila weuke zajihahali, yake ale ke pai nama akata iwai wenau na aele yapiase esonsoai <hesitation> etea nayaku yakiya walite amama emo'o, le adulua attai kea akuse aselu akemu hayu namauselu muhayumo eete. Penamuke <hesitation> u anasike masemoi matai lepai itatai waihelu huemu lihude itatai ale hedeho ya ali maso elatin i esosona tuka ihatalia hatalia inise hatalia mesai wai duwe mo, na da ita ikelake nikelake dawe sa'anea sesi adeha hatalia na sita hedeu moili itatai moi lebai <hesitation> aselui lukede omohoi, nasi papai nasila hoi uwail luma saki nasi tita ena tawesi sisi susui na awase ohoi, nake anao deda ohatapai uwe ipelua adade senyade dewi ake aleto heo homo'o. Na akuse hetau heuni desami selu ake omhaini, nasepe penamuke mase mo'o kela kei hiumata kei pai eeteni. <noise> wali yau leu kela keho <hesitation> inese <hesitation> etei uwan unaniyai se ahapai heheka nama eete nezehoi esa awaiwo tani tuka mase momoi ihu titiwa'i <hesitation> ikina moi ingehai neneho eteho <hesitation> moi'i niati eta taimoi ilepai ida etuka halaiuhu, naka niapa lagi ni haini ni lu udeho se nese nae'e tusa'e, na sepu sengat tuka si sisahae uwei'i sisayai me pai simali nasila huiweal homa saki. <noise> Hatapai uwe peluada nea nitai weneu niakuse mi tai uwe spasa patude taduwe sadalede <noise> nitania ni ania eapa ehesoso niho mawoi nisaka mo <hesitation> esosohi mi akilaho mimata, na akuse nisakahoe nitai wenew keho. <noise>